A la ka juy ñóo ii juó’ dsa e xa la gáá’ my güii, e ñóo ba juó’ dsa re fáá’ra jö, la ku jná ro’ je kuïï’ la, e ñóo fóo’ dsa xa a la ‘nɇɇ’ ju jmíi xa, xa juóó’ mii ba dsa, xen dsa i ló jnóoó, xen dsa i ló ju ñíi’ ka kö, xen dsa i ló juó’ giöö’ xen dsa i ló jóó’ dsa jóó’ fa’ tá’, xa juóó’ ba ga la jan dsa e ñóo ba jö e xa la gáá’ my güii, i jö go iä’ jö xa tulu giⱥ dsi giⱥ dsi ñó ‘nɇɇ’ juóo’ dsa e la kiä’ juñíi’ i jmí’ ga e la gáá’ my güii jö, kie’ xa köö mii ngýn ‘nɇɇ juɇ’ ki juóó’ lii’ ba lɇ juóó’ dsa, ajia’ ta nó ta nára.